السيارة تتكون من مكونات رئيسية كثيرة. أولاً المحرك اللي يعطيها القوة والحركة. بعدين عندنا نظام النقل اللي ينقل الحركة للعجلات. كمان فيها الهيكل اللي يحمي الركاب ويعطي السيارة شكلها. وأخيراً نظام الفرامل اللي يساعد على إيقاف السيارة بشكل آمن.